Iny moa zany <hesitation> <noise> mazava hoazy hoe <hesitation> igny zany tonga de hoe machiny vita amin'ny hoe vazaha zany e, zany hoe tsy mila manasa tagnanao, tsy mikosoka fa igny machiny avao tonga de mipaipaiky lambanao, sokafy zany de ampidiro ao lambanao zay. Fa igny koa misy ma- misy o- fetrany lamba ampidirinao lafa ohatsy hoe lamba zao de tokony lamba zao ampidiry ao fa tsy hoe atsofokinao aby lamba fa misy ambaratongany koa zany le raha. De i zany igny mikapokapoky an'le lambanao magnala loto sady tonga de mikosoky sahalan'ny manasa tagna avao koa manasa lamba am'tagna avao zany. Zay gny fomba fampiasa azy laha ohatsy ka mbo tsy nampiasanao izy.